Me yei ishekpete ishekpete shishi kora ishekpete ban yɔi tuk me hai bemime a yei sheu isheu a bom bikhai shi ishekpete ba me hai bema ni yei sheu a bom ne enaŋ ojɛɛ shasho meki bema ni yei shekpete nu jɛɛ hane hɛti isheu nyomi nyimene ibanagɔ hɛ shekpete shi bana gɔi nu hai bemime etaŋi he haki bema ni na awhee me a mok bishekpw ba uwheeŋo bik na yee sheu bu gɔ a yee jee arŋi gbeshihe naŋ come yesha arŋiheno don biki na yei ne naŋe aajɛɛ a jɛɛ she nyira gɔi iyenɛ sha yei ishekpe ye a a ka isheu aneke te fweŋ te kɔtɔ na géeé ke móó ugur emáá ni i i. sheu a nasara am duk ne naŋ ceno keper taŋ agba bike tuk ishekpete ni bani wurece yei shekpe ŋo nek cau tuk <hesitation> sheu nyom no shoi ŋo shuɣu Iŋoshu wute ce shekpe ŋo shi banagɔi ko ne naŋa a háré e o gure ente buku na na yei shekpi ŋo uder ce o biŋe ŋo shunu hái tɔ shu jee nyom shina nyom neke shi há gɔi ishekpe she kori ŋo sha hɛ ɛti dama ɛ ŋotu wheŋi shekpe tɔ inte she hai inte kete etuki ishekpe beyo na nyi ete biki na yei oco cek ke kpapi isheu a egee ko isheu e nasara ke tuuk no shai me na shui inte na yibin mite gbam nike yei ishekpete inte na yibin mite gbam nike yei ishekpete ke neka uki sheu nyomba oshui domi hɛɛ shekpete ko da shike te ke na yeinɛ ke yei imi hari niki ceŋ ke make yakpa ne tuk <hesitation> hashi a beme ɛtɛba hati kete ejeyi ni embɔno tɔ amma duk da haka duk har niki shoho keshe gbeshi shekpe ococek Ta arŋo rem kɔkɔ tuk ke tuki isheu aneke a hasha beme ete occek ke yei ne tuki sheu anekeba u teke arŋorɛm te kora te nitee na hyara ayibinte igbam nika kama yei ishekpe ke nekɛ tuki isheu onyom no shui teke na shui anekebɔ ná leti u binne na tuke cebɔ na ḿaha a whee ete ne shoka te kenateti nike jee awhee ete shana shoki ni sheu bee nna nyibɔ na barke ante yir she she sháá aka ye haka tukibi sheu <hesitation> isheu shi cek no shoiba tɔi inte kena bema nike bane eyea ishoho amma hɛ ɛtɛ kɛtɛ kotiyir neki mayir isheu nyom yɔi tuk bike na yei eshekpete teke gɔa ayáá ococek keke arŋo rɛm ke tuki sheu nyom no shoi amma shashai ceŋ shoma a wheete bik na yei te kora nike gbeshibɔ bika a yei jea arŋo orɛm ke duke ke dur etuke Bike kama a jei shoho to uji imbɔɔ sha sha ta ra duri shekpe ko shika arŋo arɛm me shika she arɛrɛba ke bema nike bane jee ishekpe te ibee na nyiyir nike e maha whee sheu ni ke bee shokpe ɛte shike máá isheu aneke bee na nyiyir ne ɛte ibee shoho kenashui itungashe na bar keye shanaa amawiyir isheu nyom kafin ke duri isheu yonokɔno ke bema ni sheuk pete bee na nyiyir na cer a cer te gɔɔ ocu ɛte na yei shu gɔɔ a banaban shekpeŋo biku yei shekpeŋo hau tuki ŋo isheu abɔmba ŋoshu duk enaŋeŋo shu nyi ŋoshu ceŋeshe a nyi ŋo shu shome eŋo shu shu u u igaŋ hai eŋo tu fweŋi isheukpe amma inceŋ mine ke yea koi kpe ninɛ ke make arŋo rɛm ni bane tuki isheu nyome <hesitation> nasara ko kuma igéé awhee te kenashui ni itengashe acirka a rɛmbɔ Na yei shekpe ni jee ni tua naharkete na bemi ni ishekpe tua bike efeŋ a eyea tɔ ko eháá keshina hai keshine gui iyáá ceba kuma shine <hesitation> gua ce ejee ubin mebɔ sha leta ajeeki sháa ko sháhába ko da shike ishekpeyɔ shi na mai ceŋ hane ha keha shii urɛm nyiŋ ni bɔba iremwɛte igashɔ abema a meka ye embɔ a tuki i rɛmi a bom ayee embɔ a tuki rɛmme amma bik be ce na mai nom keshe jee ccewa she jee ishekpee ibi ibi nyi ki sháá yɔ biki yea shocek biku guu rɛm nyom gubu arŋiye tɔ ke hai koriyi nu rɛm rɛmwete kame aɛŋiye ɛɛ duk ocu ete na yei sheu ni ishekpe shi bani ban niyɔ háá shiri e sheu onyom sha hɛti uyea a bom ne nyii shekpe ŋo na yeiba biki na yei shekpete kii bana ki bani tan ke tɛɛko toi co te she yea ke koora uneka sher hum háá gɔɔshui amma per. bɔɔk Hɛɛ ishekpe shi bana yei ki bana gɔɔi neke sha fweŋ a yee sheu ka yea ko a bom buku na bemi isheu gɔ ka ban eshokɔ yɔ kituk abom haá fweŋbi ishekpeba amma ka goi <hesitation> a bom aneke bɔ sha bom ni shekpete na bana gɔsha há gobo shui amma ka aka jerajerke héyɔ shi bana yei yoi tuk ko inya ka bera na bana gui shen ano tekebema biki biki ashe abo mwe aneke bɔ a boma a bom neke a arŋo rɛm mete ke make arŋa tuk isheu shi ccek nii nibɔ aguiiban a a bmwe nike tuki shekpe aguiiban a a bomwe nike tuki she kpe ni nibɔ a gui bana a a bomwe nike tuki shekpe nu ni máá ni ni dɛɛ sho ni dɛɛ idɔr nike nika a yirkaa ce a a bin a bin bom no shoi shekpete sheu ee she kpu urti ejaŋ ɛ i cer icera a pemi ke duŋki dɔr hɛre e shekpe shi ban yɔki tuk duk enaŋe ente she nyi ɛte anere sheu hɛbe ta babɔ tɔ inte ke gɔa a bana ban ishekpete iban niki kuma iy̱əa ayei amma keshe yea inom domi tashi hɛ yee tashi ishekpete shine gune nɛheba zlenga she a yipiyir igbam